پیرو کا ویڈر فل ڈائورس اور مست ہے، کنٹری کے جیوگرافی الگ الگ ہے۔ کوسٹ، مانٹینز اور ایمازون کا جنگل <hesitation> کومبینیشن میں ہے۔ تو کلائمٹ بھی ہر جگہ ڈیفرنٹ ہے۔ کوسٹل سٹیز جیسے لیما میں موسٹلی مائلڈ اور ڈیزرٹ لائک ویڈر رہتا۔ سنی اور ڈرائی، ہمیڈیٹی تھوڑی لو ہے۔ اینڈس مانٹین میں بہت تھوڑا کول اور بریزی ہے، سپیشلی ہائی الٹیٹیوڈ ایریاز میں۔ جاکٹ فل ریڈی رکھنا پڑتا تھا، بارش ایسا سردی ہوتی کہ جاکٹاں ڈال لینا پڑتا۔ رین اور سنو کبھی بھی ہو سکتی۔ ٹریکنگ اور ایڈونچر کے لیے ویڈر کا سین بہت ہی زبردست ہے۔ ایمازون اور رین فورسٹ ریجن بہت زیادہ کچے رہتے۔ ہمیڈیٹی اور گرینری کا فل ایڈونچر ہے۔ ریور اور وائلڈ لائف کے مزے ہی مزے ہیں اور اس کے ساتھ میں پیرو کا ویڈر ہے، فل سینک اور ایڈونچر وائب دیتا۔ کوسٹ مانٹین اور جنگل ایکسپلور کرنے کا الگ مزہ ہے۔